Wonde alasarare ngoɗɗo mo ilmu dow, anditi e wodi gonde metkere keynde, nde un yahaata e der jemmaji. Komoye daaki yi mo feway, un jaaɓata non no mo yi'ata, daman kanko me fewowo, ngam ɓe annda jannde den.